<hesitation> yu ta kain ña aja chi planta jan tá, tatón ñaivii ngutanña chí ta na- na nakodoña tana nrato xhian, ta ho vikoa ta toña ni xao ta hay ni koninio tikuii ta nion ni tan ti kuii ta hay jan ni kinroá pero yú ta planta jan tá kai ñá, tatón ñaivii nguan por que to na tao ti kuii on amor tá ho viko u jum.